ذات مساء اكتشفت صيادة مسنة زجاجة تحتوي على رسالة، الرسالة كانت من بح- بحار مفقود لسنوات طويلة الصيادة قررت تتبع الرسالة وتروح تدور عالبحار، وكان المشوار مليان مغامرات وتحديات، لكن بالنهاية لقت أثره.